افضل ذكرى في طفولتي إني كنت بعد ما أخلص المدرسة كنا نروح على بعد العصر حلقات تحفيظ القرآن كان يمدينا ان حنا نحفظ قرآن اكثر <hesitation> كان بيكون في كل اسبوع تقريبا رحلات سواء في الإستراحة يكون حمام سباحة, كوره, نتعشى مع بعض نكشت مع بعض أيام الطفولة كانت افضل شيء فيه بالنسبة لها هي حلقات تحفيظ القرآن